Zeru, Zeru virgula cincu, Unu, Unu virgula cincu, Dui, Dui virgula cincu, Tri, Tri virgula cincu, Quattru, Quattru virgula cincu, Cincu, Cincu virgula cincu, Sei, Sei virgula cincu, Setti, Setti virgula cincu, Ottu, Ottu virgula cincu, Novi, Novi virgula cincu, Deci, Deci virgula cincu, Unnici…